مستحيل الالات يوت من الايام تمتالك المشاعر لانها مجرد الة مصنوعه من يد الانسان وما عندهاش قلب ومعندهاش عقل باش تفكر ف كتبقى مجرد جماد كان استخدموه كدير ليه اليات باش تحرك وفقط